Ia, fampiasan̈a pasoara zen̈y izy io zen̈y ampiasainy koa fa misy raha tianô tavan̈iny in̈y. Misy raha tianô asaraka karà ataony anô zio koa mandeha man̈asaraka man̈asaraka man̈ano atô amy tamỳ io zen̈y lafariny edy e. Lafariny io zen̈y tafy idoko an̈abo izy koa lafariny in̈y ze tafy ijotso ambany izy kà zen̈y misy raha tsy parepare na vato na biby in̈y amizay ze midoko an̈abon’ny pasoara io.